Magnan- magnano akoa gn'ampoly koa zany, misy eka aloha voalohany refa mizy gn'andro de ilay izy magnazava, fa misy karazany evao koa zany izy io, misy ampoly sotry sady manazava izy e manaf- <hesitation> manazava fosiny avao gn'ainy, fa misy zany gn'ampoly m- sasany sady sy vitagne magnazava izy fa vantany arehitrignao da mafagna i tagna misy- tragno misy enazy.